<noise> مزايا الشهرة تفتح لك أبواب ما كانت مفتوحة الناس يعاملونك بإهتمام، وإحترام تصير لك فرص <hesitation> تاتير إيجابية على غيرك لكن العيوب كثيرة خصوصًا انك تفقد الخصوصية كل حركة محسوبة عليتج والضغط النفسي يصير جزء من يومتج.